Certu pensu a li cochi dintra li risturanti chi hannu a cucinari pi tanti uri comu si fussiru dintra na furnaci, iu nun lu sacciu chi tipu di operazioni fannu pi nun sèntiri troppu càuru, ma sacciu chi certi voti li sudura ci finiscinu dintra li piatti o li pignati, e vidi chi manci. Munnu è e munnu ha' statu, poi dicemu chiogni misteri havi sempri lu so latu chiù tintu.